दिवाल पर कलर पोतना कालिया, पहिंदा पानी में घोलनू पड़ाज, भाल्टी में कलर का। और उनना कलर का पण का ब्रस पोतनू पड़ाज, फिर ओकापर कोई अपन का चीत्र बनाओनु होई। ता पण चीत्र भी बनाई सकान, जसो पक्षी को ओधा या कोई ओर भ पक्षी का चीत्र बनाओनो। उकामा हर तरक को कलर भड़नू की भईया, अगर अपन मिठ्थू को चीत्र बनाओतो की, जोज कसी लाल कलर से बनाओं। उका पंख अरा, उर तेज अरातो उकामा हर और कोई कलर मिलै नन उका तेज बनाओन। तो वो कलर इस प्रकार से बने पेड़ पौधा।